Tou kuma dzakwin in hegnain kuma in sigwan ke takirda makarant kezarhara kuma zir digiti da mulkumdu mulg thaba mang mang dagalamda ma huda hineha, tou kum ɓaga dadum badvakaya mung nihidiga asiri hineha badum mavakaya ma ha dzakwin hignaina, mung nung sosai nung nidigina mavakaya adaba damazhigil divakaya agha vilga vilg kud hikana agha vilar kwab, ma dihara dig kwab, tou ma dihara dig kwaɓ ma saka dasig agha righgana ma hinenh thaɓ, ma righan righigina agha vilgana, ma vulghu vulg thaɓa ma thihkinathig kezir digiti athikina nna tukvakaya, tou agha fakwahina, ma fighfitg kwahina agah gwiya gatgan thab mamung dadakwanin higan thaba agha guga gatgana, ma highahiga, a gwiya righgana, ma righant righig thaba a guwa dagal da vilgana badum zir digiti da mulku mulg ma huda hineha, tou bagakbag kamfania. Agha sugana, agha vulgan thaba bankwah yanayi ann da gala dekwan kidigit, tou atagar ba kodiy kedadamazhigila. ko bau nidigit thaba ba ghala vaka kwan a fika damazhigi lagh thaba ba ku war ba girgagir ba shahsha shah yanayi ann an. Kwan ndakwa ɓa kwana, kwan ndakwa ɓa kwana ba girgagir tou kuma badum nidigit afika dadamazhigila tivakai thaba, agha tagarba uss kedamazhigila badekdek thaba, band kwana yanayi ann adzigan ma duniya, kwan a sihi hinana, kwan dasi thadura, kwa si dathirna ke yanayi uda thaba bandkwan nedziganud ma duni thaba, duk digiti afika dadamazhigil tivakai thaba agha tagar godi keyazhigil, agha me safgani ba ghala digi a ɓggka yazhigil thaba agha dzan band kwahina tou ma mung mulku mulga damazhigila mavakai thaba mulku yazhigila tou agha tagar buss keya zhigil thab ma yanayi ann ndzigan duniya ba kwan ndakwi ba mal waha tighir kwa, ba kwan ndakwi dek wah tihir kwaha band kwaha balle ma madagalna thaba ku war fabirvid mahud devakai thaba, tou ku war sirgasir ke yanayi thada ndzigan ma duni na ba wai me dadakwa sirgai badum cigit desagala miyam asivalsig ma kwanin kwana thaba <noise> asikada nin gudun hijira ba wai asikada nin nimtakir biya-saval ma kiss girgagir sama. Mahuda yarwin vakwan kwana tou taba godi nud keli makisina agha thirtra ning thaba arden mal-mal malahina thaba arde wamnam di thaba tighir kiskimdin thaba fikindit dadamazhigil ivakai haba kum ɓagar ba godiya kuma ɓagar ɓag ketaimako ketalagaha tou dukda haka mai nin nin nidigiti a bazgal bazdigi mavakai biya sede kum ghalan mamung dada kwanin kidafna, ma mang dadakwa denakaga tou ma mularu kezirabana ku ma ba yanayi am gwamnatiyin thaba ar ɓagana nitir kwakwari ba susai tighir keta lagahaha, tou kisin kwan kwana ba wai kisigh biya magha hala yazhigila ma gwikumda dana da dama kisamda ba lapi layya, tou kum ghala yazhigil thaba dekwanin kehinkalna afudum da mazhigil kuda damvakaina ma tsaukumda nana tou ma kimna gwiya da dama kisamda ba lapi layya bandkwanza ndziganimd wurina ma gwidum dadamazhigil ma fudum damazhigi kebuzhuwan damuakaya tou ma kumda na ndukwaha, ku bau hinkali jarabka yazhigil de vakaya agha tagar ba uss agha tagar ba godi kedada mazhigila to kwanin thaba asigiv da kwanin thaba li ɓa kwanin kwan badum tighir kuda kwana kum tagtir ba godi ba sosai thaba tighir kwanin kidigit thaba shah shah shah. Nidigita ku kwar kehinkala ba shashah shah nidigita tou badum ba mung nuda mavakaya ba varvid mahud nuda dama ndzigan ma duniya ba farvid mahuda ba kwan ndakwi mal wah tighir kezarabana ba kwan ndakwi badek wah tighir kezirabana bandkwah ne ndzigan ma duniya sai fa bir vid mahud nada dadamazhigil thaba kam ghala yazhigil thab ma dzuga zigilamda kam ghala dadama zhigila ma malkumduwa ko dadakwa ɓa sallah, ko dadakwa dagal dama church ma mulkumdu yazhigila li kessa jawabiya ghayamdina tutrum daman ann digina ataimaku ba gaba daya miyama kiyam ghala yazhigila, kiyawar kuma ngwasaha ya zira ma ɓagamda ɓag kedzuga zigila, thighgan damazhigil ba sosai baz zarhamda, bazdugha hamda badumma dadamazhigil fitir fig badum dama dul marawa, afitrum dama dul marawa dadam azhigila tou kuma thaba dadakwa adiniyani gatig nudan thaba girgagir thaba a tidum fig dadamazhigil kegdza yazhigil minvidma nudam badum ba gaba daya ba sosai, tou tihalakwah dadamazhigila ma huda faciyin kwana a sikum dadiv dadama zhigil da cinan vaka kwan kelbigin thaba, tou kum ɓa ba godiya badum thaba, thabali ɓathir tighir kwanin kwana, a multru mulg thaba ma digiti armava kai damazhigil. Badum kum ta godiya kedadama zhigil mahalakwanina band kwakwan kumda sigiv numd savak kwan ki digit thaba kum ghala yazhigil thaba tighir kwanin kidigit da multru dadamazhigil thaba mahuda kwan kefaciya kwan kwana tou kum tagar ba godiya kedada mazhigila, tou band kwan a sikumdadiv ninna thaba ma kumda gwiya da damavigahamda ba lapi lai thaba kuma ma hadanta yazhigila kiyanayi irvid mahuda, kuma ma ghuda kisamd ma yarwin ba gaba kidaya thaba tou ma hadant dadamazhigil keghir cip ba gaba ki daya tou badum nidigit dagala thab kum ghala yazhigil ma tsafnana ba gabaki daya ke yanayi ann adigiti dzigar dzig thab mavakay ba gabaki daya, makuma ghala yazhigil ma kwan kefaciya hinanin damazhigil kum ghala kegh dadamazhigila kulluma koma dzuga zigilamda ko ma sallamd thub damazhigila kam ghala ba yazhigila ma mulkamdu dadamazhigil kam deyanayi ann adigiti kum mavakai ba all ba gaba kidaya nedadamazhigil ghala kwah nuda an yazhigil tou zarhamdina magha tou magha maltru dadamazhigil har yanzu thaba ko bou niditi tuvukatir magha multru yazigila kiya da mulgaru kedadaha ar debabaha baz zarabaha agha dum kenaga marvid mahuda ba veve. Afudum kenaga ba veve mirvid mahudatir dadamazhigila tou bad ghay ba sosai kum ghala kigh dadamazhigila magha mulkumduwa ma yanayi kwanin dadamazhigila agha skimdadana agha virdkumda ba nin sama duni na kuma kigh tha wagha fikimdafiga wai vaka vaka amda ndziganurama agha taga ba nin dadamazhigila, tou ga shinan kwan kum ndizigarim kwan kwana tou bama mulkumdu mulga ghina wan dadamazhigila ni ndziganin kwan dadamazhigi kum ɓa ba godiya keyazhigil badum thab li dekdadek tighir kiskim dina mara fidum thab ken kwidatir mirvid mahudatir thaba agha multru thab ki yanayi ann li malmalmal tighir kiskumdana thaba agha multru'a dadamazhigila kim ghala kegha ma kwan kehada faciga hinanin yazhigila kim ghala kigh yazhigil ba sosai'a bad irvid mahudamd pall yazhigila diginin kumda zugu nimda ardi digi kumda haɓugu nimda dadamazhigila kimta ba godiya banda kwahina mavakay tou ghala digiti agha gwadkumda ninga, sai kum tagak uss dadama zhigila.